Onghalamwenyo ohaidjuupala ngenge omunhu tweende tokulu ondiwete osho ndina okushiifana ngaho shaashi efimbo linya kwali ndimushona ndili eumbo kakwali ndina konasha kaya shange okwali ashike okulya okunwa nokukofa nokupenduka nokuya kofikola nokulya, nokunwa nokupenduka nokaya kofikola kakwali naana pena oinima ngeno toti oyafa yandjuupala efimbo linya oinima aishe okwali ipu shaashi okwatya ngoo oshikutu todjala haave weshilanda oikulya toli haave wilanda kutya nee pamwwe oyeyapo ngahelipi pamwe ngenge owamono efimbo linya kwali tuvashona shekudjuupalela shapo okakiya pombuda ngenge takutiwa kutya aaye indeni mukalonge mepya mukalime otamukapulula pamwe uwete kutya eemofi doye odafa datwetwilwa nande ookuli shaashi wapenduka keengulasha ukapulule wapenduka keengulasha ukanwefe ile ukaxwiile oimuna osho osho ashike shali shafako toti ngeno kutya oshafa ngeno shidjuu ndee efimbo linya oilonga yaliko shafa shadjuupala oufita nee ou oshima shakeshe fiku noku noku nokukuna nokuteya okuxawa oyo ashike oinima yaliko ooyo ashiek onghalamwenyo eshi ngoo handeende handikulu otayeende taidjuupala tala nee kofikola manga eshi ngoo wali uli mo a okwali ngoo oinima ili nawa eshi ngoo omulongo nambali ile oimwe taidenge nyee omwadjamo omwaya komaumbo Eshingoo tokaya mo nhano owuudite takutiwa aaye omuna okukalapo muleshe shikakalepo otodi kofikola pee nhatu nee nhee ngoo wayuka kwii osho ngoo tashii vifyo otomane ofikola eshi ngoo wamana ofikola owayuka ngoo komesho oko kwali ngoo holesha ovili imwe aike fimbo wali umushona ndee eshi ngoo tokatala wali uli keefikola ile koiputudilo yopombada nena otwiilongo ngoo oufiku aushe koonono uyandi inokofa shaashi oinima otayeende taidjuupala fyee ohatuya nee moshikondo shoilonga aasho eshi nee wakula konima yoye okuna nee ounona paife waninga nee omukulunhu ngaashi paife nokuli omunhu oushingoo nomaimbilo omeefya oushi ngoo nghee ovanhu ohava fudike kutya ovanhu ohavafudike ngahelipi ovanhu ohaafukikwa ngahalipi oolye ovo vena okufukika ovanhu oolye oovo vena okuvaeka olye ovo vena okudjaleka ngenge omunhu tafukala ile tahombolwa oinima aishe oyo paife ohoonde ngoo toiishiiva shaashi paife oove omukulunhu ounona omwoove vatala ngaashi nee kwaame aame shiveli aveshe ava veli konima yange omwoove vatala outati aaye ame ondahala ocomputer yokulesha ame ondahala omambo ame ondahala oiktu tashiti keshe shimwe oshalonda aashike komapepe oye ovet oto tale nee keumbo eumbo ngenge olaupu oove ngoo una okutuma oshimaliwa oove ngoo una okuninga shonumba keshe shimwe paife oshekudjuupalela aashike shaashi Oinima aishe paife oili ashike komapepe ooye keshe umwe omwoove vatala iyaa ovakulunhu keumbo omwoove vatala paife shaninga nee kuli shamana eemata ovanhu paife otavali mofitola itavali vali momaanda keshe efimbo ngenge ovanhhu ovahala okukalanda oikulya nena omwoove vena okukala vatala ndee oinima taikudjuupalele nana ndeetohale kutya mani ngeno okwali ngoo hakushunwa kounona ngeno ndee itashihale vali okushunako vali nande nande shaashi koukulunhu kwinya ngoo handidi kunya kwinya oinima oyadjuupala kwii ashike ihashiningwa nee eshingoo tokulu oinima otayeende ngoo taidjuupala tayeende ngoo taidjuupala tayeende ngoo taidjuupala ove otweende neetokulu wayuka ngaashi peedula doukulupe oinima yekuduupalela nee naana naana shaashi okwatya ngoo pedula doukulupe omakipa otatameke akukutu okweehama eengolo odo ngoo taditameke ndee nombuda okweenda okwekuningila kudjuu kuna vali apa todulu okukala waya kopendjela nena ouna okutwalwa kovanyasha voo ovanyasha nee ongenge kavena eshi tavaningi iyaa opo opo nee pena oupyakadi opo noshikwao nee ngenge tashiya kombinga yetu onga oukulunhu weya ohashikala shadjuupala shaashi Okwatya ngoo ngeenge kupu ndee tapa holoka omaupyakadi ngaashi ngoo keumbo kwaholoka nande omunhu anyanaukako nena ovanhu kavena osho tava dulu okuningapo ongobe ita idulu okutomwa ngenge kupo ovanhu oshikefa itaadulu okushilanda ngenge kupo oovengoo una okuyako ukaninge omatokolo oove una okuyako okaya meenghundafana kutya oshike shina okuningwapo iyaa nashiye nee natango poinima ngaashi eehangano natango ovanhu itavadulu okuningasha ngenge oo ovewaningwa nande otategona waa oo tahombolwa nena oshayela kutya oshekuningila shidjuu shaashi ngenge kupo nena itadulu okuya komesho shaashi oove ngoo una okukala wemuyandja ove ove ngoo una okukala wemupaa eeee epitikilo olo kutya paife otadulu okuya ile otadulu okuninga ngahelipi onga omufuko tashiti oinima aisheei oili komapepe oye onga omukulunhu oinima oyadjuupala aalushe ngenge otashiya kombinga yokukala eedula dayuka komesho iinima ohaayeende taidjuupala keshe umwe okwoove atala noshitivali natango ngenge otashiya kombinga youkulunhu oo ovanhu aaveshe ovekutala tavati ofamili oilipo tayeende yayuka pedu oludalo olili peni loo oludalo alushe oshimaliwa ngoo shaashi oshimaliwa olina okukalako koshimaliwa oinima inaifaafana nee vali Nale ovanhu okwali ngoo havadulu okukala vena ominambo hadi koshwa paife keshe koshivike ouna okulanda ominambo shaashi ominambo edi dopaife ohadi noshitya shimwe osha yela kutya oukulunhu woovene ohashidjuupala ngenge eedula dayuka komesho shaango toende pamwe eedula dayuka komesho noudjuu osho ngoo taweede tauya yoo noinakuwanifwa tayeende tainingi ihapu ngaashi nee mopaife nokuli eedula ihatu imono vali hadi kalako odula paife oyafa ashike omwedi umwe auke oshinima o januali ndee nokahaluke oshinima otakutiwa vali chrismas oshinima ngoo shilipo ngoo ngaho shaashi oinakuwanifwa oyaninga ihapu omafiku okwanina maxupi molwoinakuwanifwa ame ohandi puula haiti hai pamwe hano omolwaa eshi handi eshi omafimbo taaende taashendje maala natango omafiku olkuli ngoo mahapu mahapu modula eli ngaashi eli modula ngaashi akalame eedula donale eevvili odili ngoo omilongo mbali nanhee mefiku ndee kashiidule shaashi oinakuwanifwa omukulunhu oyaninga ihapu